Elia kagon mei nouk a sea bubu e ka gon me goan, kanen tamulam a kanen ni pinapo. Lam e nen nam u tapiok, u koukou, waseh, a karahai, korij na lam e nen mat si mua tara kanen pokun na peke ne lam e nen si moa tara kanen tuhan nam i tasi, hare na ien te nen e mulam. Iau a man kanen te nen mulam tara min poaj a min para i han a a luma i tamulam kova tara sisia poaj lam e nen nam a min kanen ni sto, tara poaj turu kilalan, ne si te hasoh ne lam miji kanen te kame nou tara sto i han a luma tanou